Mu maya ka ƙaruwa ba mu maya ka rage tai yawaye in karuwa ita ku yawaye nagani ai taima na i an yawo amma da kuti bai ye ka daye men kau kara zibe ka boɗe ni takshal kana kau aina ina bai kata kutine kamati kau muyamen dina faɗa muna kachawa do mu yan ka mem mandi padu na muku kacha waye kada ka mem in ta gaɗau amma boda kuti bai ai babu ai ai gon damu ɗa-gon damu ɗafi ndaru man dina fadamune ndarma fate a yon kanafa ka yawo amma ka ndarma fate bai bita ɓamdagu bita dagu ɓamdagu na ina bai fa kamatika mundi kare kare na ɗafka ka bo kare kare a kata men dimu wa ƙaruwa akayi ba karkare wai ke yari ai iyam mayi wada akwor hini karti kau ka wada bai ngama ban za amma kwati kau kawa daye da wai ke koda letika kamahini daga amma ikaya kaɓal ka bokau dana asku mundi kare kare na dafka maka bo kare kare akafa bakar kare wake yori bai kan mayi wad akwar hini kwatika waɗai fa ka dautika nga ma banza amma kwatiku kaman dogu ama ka ɓalka bokau dana asku dana miya bai dikawu chau wa hala a bai tara ance duniya timu daga kwaraku sai dawai tokai kam meni balamye to makunu su asku mem kunu yamdawuka ka akai amma doka akai bai ye wan ta ban zane.